بطلب منهم بهدوء تام ان يركزن انتباههم علي وعلى الدرس واذا مازال يعني اهما فاقدين الاهتمام راح اكلمهم عن دوافعهم للدراسة عشان يتشجعون ان اهما يركزون معاي في الدرس